Kunstmõistust pruukiq otsussidõ tegemisel? No ku tuud abis võttaq, sis iks um eetiline. Jah, olõnõs, määntside otsussidõ man. Et ku kummaq väega tähtsäq otsusõq, sis piät väega kaema ette tuugaq.